Nagge be mbe'i wala hefta jaumijum ngam di wala faamu masin. to be habbi dabbaji mai ha sare, ko mo waddinta di nyamdu ma di vowra be mako.